Bandiraawo am Sakike e ɗon anndin ma, ta warifa keba baɗɗugo yimbe e nder nokko to yimbe ɗuɗi, nokku tagu to em hibbi faa ɗuɗi <hesitation> ko fuɗɗirda fuu a rankau woni ta wari a daraake yeso yimbe tinno ɗa ta tinna a ndara gite maɓɓe, ta ace a ndara gite mabbe a hulan ɗun, a fuɗɗa a diwnan a fuɗɗa seɗɗa. E gan majun so danɗe ma seɗa hala maɗa dillan so hala maɗa dillimijo maɗa ko gotun da anndira fu dilla, ta wari batugo fu e ye wonnon ngatta hakkilo maɗa e dow ko ngida batugo on ta hinna a ndara yimɓe haa ngara kula fajia gite maɗa hulaata e muɗum <hesitation> a watta ma hakkilo ma e dow kon giɗɗa batugo on tinoda e dow ko ngoɗuɗa anniya batugo ngon kanjum batuda <noise> min getti on.